בַּאש תְּבַּדֵּל רוּידַة דִּי טוֹמוֹבִּיל, אוּלָּא חַוָּאגָה, וַקֵּף זְ'אן בְּבְלַאסָה אָמִינָה, ג'ַבֵּד רוּידַת סוֹקוֹר, לַמַפְתַּח דִּי לַעֻגְלָات וְג'ַאק, רַחְפְּ הַרָּעִי שְּוִיָּה וְהִיא פְּלָארְד, עָד הַזִּ' עַל טוֹמוֹבִּיל בַּג'אק, חֵ'ד לְבְּרָאגִ' וְרוּידַה לְמֻעְטוּבָה, רַקֵּב רוּידַת סוֹקוֹר, וְזִיר לְבְּרָאגִ' בְּיָדְך, נַזֵּל טוֹמוֹבִּיל וְכַמֵּל זִירְהוּם מְזִיַּאן לַמַפְתַּח.